പ്രസിഏദു ഥമ്പു ഹമനു ഉന്ദിപുന്ദു ഇച്ഛ ദു പോശ്തി। കഥേ ഥുമ്ബുദ ഉനസ് <hesitation> മല്പേഇരു। ദപ്പഹര പദര്ഥന് യുജു മല്പേഇരു പന്ന ഹലുത്। പന്ന മാമ്സ, അക്കി, ബതതേ, ബ്രേദ്ദു, ഹന്നു। തര്കരി മുക്യമ്ശ അദിപുന്ദു ഐതു പോതതോസ് രിചേ। വ്ഹേഅത്, മേഅത്, ഫിശ്, ദൈര്യ് പ്രോദുച്ത്സ്, അവേന് പുര। പദര്ഥ ഇദു മല്പേഇരു ഭുക്ക ബീത്രൂതു സൂര്। ച്രേഅമു ബുക്ക പേല്മേനി ഓലിവേര് സലദു ബ്ലിനി। ബീഫു സ്ത്രോന്ഗ്നോഫു ബേവേരഗേസ് അവ് പുര ഇപുന്ദു।